<hesitation> Any Aostralia ndraiky, olo any voalohany miteny angle, magnaraka zany any mafana be, avekeo malalaka, tany malalaka tiàgn'olo andindianana, aveke zareo aostraliana tsy tià mampidimpiditra raha tsy hay tany tsy te- tsy hay hiaviagna zany.